<hesitation> Taôn̈o dimy ambiny folo sy aroa arivo. <hesitation> Zalahy ino eky raha volan̈iko amizay, midika taôn̈o za <hesitation> dimy amby folo taôn̈o zao raha azoko on̈o edy e tsy misy raha be loatra.